هو أول حاجة باش نحاول نسمعو ونشوف <hesitation> شناهي مشكلتو كان بالطبيعة هو يحب يحكي كان ما يحبش يحكي نجم نبدل الموضوع نحكيلو نكتة نحكيلو حكاية هكا تضحكو شوية باش نبدلو شوية الجو. <hesitation> ما كايناش نجمو نمشيو وهاكا نقولو هيا نخرجو ونمشيو شي نعملو قهوة نمشيو ناكلو حاجة، باش هو ينسى اللي <hesitation> صار لو معناه.